Ta gou ya vatono yo melong mo tanga mung mung mo gua anga ge hermbi yo sona vanon sona pu tanu va. Siam. Ok yo me pu na mo te osem mo toe, e neradel aning anga yo mo toi vantem hermbi yo time asi yo me radel yo sona gua na pu sona pindie mena nga yo ta ripkan nga yo motoni yo me gua sona to leuro nga kone sona vanon oh sona pu komun sona to leuro komun anga lo pukana anga lone mana ning mo ne va ning anga yo mo ne toni. Sona po ne va nga sona tanga lone vatono na taradel, son radel tanu va gona sona pu tania sentral na rokuk molo mbot. Leuro mene yo sona toni kem ta pu kem ta pu kem ta tone dun asi na anga, anga ge manga e kandre no yo mong ge her ma yo anga kem ta gua. Kem tanir kem ta to ne dun ana labuhe tin tonga deltu anga ma ndua ting tonga ro yo yo ta pu tania li, ta pu tania li na mima yo na nirn mun tua yo kese nir se i to e leuro ni sei diangi ausi lo raro ta diangi ausi lo raro kem ta gua tita nir tanga lo ne. Tanga lo nde si vadik ti ta na hue amo ti son tiou si lo bundel e die yo ta tiou si lo bundel tita pu tita radel ausi lo bundel anga mung mung ma anga time mung kone sentral pomio em ti ta tiou ausi nama tita tiou ausi ania ti ta pu ta radel anga le vei komia komia e krik ana birbir tita radel ausi tita to reuro birbir tita to e leuro birbir tita ka e viso e pemu na manga me bek ta tiou tita vriou vantem ti yo ta puma ta pu taso lon nde ta go auso lo vatono. Ta valong ango loyok ana tita pa to yali tita utor tanu den ma oh mana ta vriou molol bundel. Tita vriou molo bundel ma yo ta nir pe tita mung komia mene yo ma ke soni ma kene to go nga tita vriou ma tanir pe ta mung ko siam tato neradel ena ma. Tim ang ta to ne radel ena, ta po yo mo radel ta radel yo ta gua, ta gonga vatono tita ga ron vane ne utor ena anga mo pu tone mana nga mo vasi ma herek. Tanir ta po sae yo ti ta nir tito, tita po sae yo ta pu talo treining ana mone unia va herek mo na mana mene herek. Ta pu ta radel ta gua wantem hermbi yo. Ta malie kem ta na e rosi anga lulie kem kem ta gua siam lo mene mene tin tonga ti, ti me holhol alo bla lo yo siam. Alo mene nga yo ta vanon mo rien mo toni em yo ta lunga morien ta gua mo hermbi yo son nir son mun tua yo oi senta nun sesa pu se sapa a gua mo seta koto ro ne nde nga kusie mo mil mo tanga lo vatono nga tita ntonga tita mun tua yo em talong nema ma bikos talong anga mone. Ne lunga mo hermbi yo timo ringo ma yo toro yo yo mo ringo ma yo toro di kem ta gua kem ta na pukana nga lulie kem, kem ta vanon mo mene mo toni kem birbir sa kombin kem ga to pukana. Ta pua komu anga tere yon ta tame yo tagua aume rabaul pe yo tagua ta vanon mo mene kem ta mom hakem, kem ta in ha kem ta gua konga lo vatono nga yo ta go nga lon ma. Mana nga ta na ka long tonga yo ta muntua di ta long eni anga yo moso vatono nga ta va kome yo mo na ringo ma yo malanga nena gua yo ta ringo ma yo birbir tele vatono ma per yo ta gua ta ringo ma yo toro mene nga yo mo toni yota toni hermbi yo son poti mon tanua tan tonga ta mun tua yo na tanir nema ta radel amo di ma. Tanir nema taradel amo di komu na tagirie nga fransica long made yo em tanir nema ta radel. Kata pu kata rokuk molo labuhe ka ta pu mo to leuro ni mo toni. Yome rireng mo gua tua yo alo pukanga hermbi yo son long yo oi keti puti radel tana mo ke ringo ma ke toro vatono na min. Pe yo me munta di siam yo sona pu ku yo mona ringo ma yo ta radel mene nga pin die yo hermbi yo kumon ringo madi toro yo nga yo ta gua mo yo ta radel, ko mung kone yo moma na radel kata mui mo ringo ma yo toro mene. Ta go nga vatono ta gua steret ma ta vanon mo mene anga mo toni ta ringo ma yo toro mene nga ausi lone, ne vatono mo lunga mo rien. Manga ta gua lo vatono ta va nga oh vatono ta mung oh mene ta ringo ma yo mo toni. Sene ma i rengo make mo to pukana siam lo puka si som mpi so siam alo puka na kese ringo make mo to mene nga ike lunga mo hermbi ke, ke pu gole vantem ti ke to mene mene mana nga ke mo toni ke po ke toni anga lone mana nga ike buop van mo toni sene ma i toni lo mana si vadik pe siam ke ka mui mo ne gua kon ike nobung on ke nolo siam yo me pu yo me long no hermbiyo na kem pu me radel mo pu mo va mo se e vatono. Anga kone kem to ta pua kem ta pua kem ta tania li lone two thousand and seventeen and eighteen tania li na pa par kem ta pua kem ta raun au yali nanapar kem ta pu kem ta raun au yali napapar kem pua ta to treining ang kem au yali napapar kem ta enjoim mene nga kem mo toni au yali napapar kumui anini yo ta gua ta ringoma yo toro mene ma anga ta long mo toni yo ta intres mo to mene nga yo mo toni. Mo yo ta ripka vam lo mana nga yo mo toni ma, yo me rireng mo gua tua yo ku hermbi yo mo long yo ku yo moma na save siam. Yo ta ringo ma yo toro mene nga yo mo toni kutimo long yo kutimo long yo ke ringo make toro vatono na min pe yo sona mun tua di yota ringo ma yo a bikos tita long mene yo monta na yo ta pu tanga lon siam pe so siam. Se mun tua yo vatono nua nga mo ringo ma ke mo ringo ma yo mo radel tanua hermbi ke son hamar lolmadi lema yo. Manga me lunga mo yo som mung kone mana ta ringo ma ke kone siam tita ringo madi toro yo na alo mana nga yo vana munkone siam ena pe so siam itaradel kumui ani yo ta tonga ta dun aun tisan long yo oh vatono ning yo sona muntua di siam yo ta so vatono na yo puta tur monia. Vatono na me va komia nobung ana me va komia nolo na me va komia ta ringo ma yo toro saen ta ringo ma yo toro amor amor. Yo me rireng anga yo mo gua tua yo anga lo vatono yo katamui mo ringo mayo toro mene rie siam. Ta ringo ma yo roto vatono ta ringo ma yo to nobung taringo ma yo nsal anga yo mo tanga lon. Ta ringo ma yo toro vatoro yo yali yo ta pu yo puta ta lunga mo hermbi yo tania li takabur ta raun age di ta go nga ge di taradel kem ta, ta romene nga ta vanon mo nen kem ta rovie kem ta gua yo mi ta nir yo mi ta vanon oh vatono ning ta nir tapu tania vatono ta pu ta gua anga vatono kom nga mo, mo va ng yo mo rikiling mene yo ta riking mene nga yo mo toni. Tim anga kem ta gua na ta ringo ma yo tison mun ta yo mon tanua yo mon tanua mon tanua yo mon tanua na ta long no di sana kalap molo ia buhe sona kalap molo labuhe tonga toron nde tanga lo vatono. Ta pu talo vatono nu va tapu nama her bi yo me ripka yo mo lunga mo di mo vanon, mo vanon mo so mene kem mo pelta mun kem no nging kemo malie oh mene nga kem mo soni mo ti me long huam ang yo mo lunga modi. Mo tisane long yo mo to mene kem sa radel kem ta pu kem ta pu tanga ne. Karong kema puta leranga karong, kem ta gua anga karong kem ta nir kem taler kem ta in he kem. Hermbi yo ta tonga ta pindie yo siam lo mene riese pin die kem